मैन त अति बात देशो की यात्रा करि। जन सबसी पहली आपडू देश छ भारत। भारत मंजी मैंन बहुत सारा देशों की यात्रा करि और बहुत जगहों की यात्रा करदू रहादो। वे का बाद मै नेपाल, चाइना, थाईलैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड और बहुत सारा देशों मंजी मैंन खूब यात्रा करि।